Cero ngu jo jan ñujú ún jun yatu jin ñaja te tengu tejo tejan teñujú tjia'ún tjia'úngu tjia'únjó tjia'únjan tjia'únñujú kan kangu kanjo kajan kañuju ka'un kajun kanyatu kajin kañaja kate katengu katejó kateján kateñujú katjia'ún katjia'úngu katjia'únjó katjia'únjan katjia'úñujú yachan yachangu yachanjó yachajan yachanñujú yachan'ún yachanjun yachanyatu yachanñaja ichaté ichatengu ichatejó ichatejan Ichate ñujú ichate'ún ichatejun ichateyatu ichatejin ichateña ichatekjote ichatetengu ichatetejó ichatetejan ichateteñujú ichatetjia'ún ichatetjia'úngu ichatetjia'únjó ichatetjia'únjan ichatetjia'únñujú ichateñaja- ichateñaja ichatekan ichatekangu ichatejó ichatejan